Kua tëtä pegua tembiureta jaenungavi, oïmeko jeta tembiu oyeapo jokope, esa opaetevako ojo kua tëtäpe, jaema oesaukañotai tembiu reta, se jaqeñoma aikua tako jeisupeva